Gbmari, gnaba, gnachna, gnanyi, gnatnu, tnuwnuwyi tnaba, tnachna, tnanyi gnawo, ynawo tu bi gbmari, ynawo tu yna ba, ynawo tu yna chna, ynawo tu yna nyi, ynawo tu gnatunu ynawo tu gnatnuwnuwyi ynawo tu gnu tnaba ynawo tu gnu chna ynawo tu gnu nyi. Woshi, woshi tu gbmari, woshi tu gna'aba, woshi tu gnat nu, woshi tut nu wnuwyi, woshi tu tna'aba, woshi tu tnachna, woshi tu tna nyi, wogachna. Woga chna tu gbmari, woga chna tu gna aba, wogachna tu gna'achna, wogachna tu gnanyi, wogachna tu gnatnu, wogachna tu gnat nu wnuwyi, wo gachna tu gnatna'aba, woga chna tu tnachna, wogachna tu tnanyi, wogbma. Wogbma gbmari, wogbma tu ynaba, wogbma tu yna chna, wogbma tu yna nyi, wogbma tu yna tnu, wogbma tutnuwnuwyi, wogbma tu tna'aba. Wogbma tu tnachna, wogbma tu tnanyi, wogbma tu gnawo, wogbma ynawo tu gbmari, wogbma ynawo kpe gnu'aba, wogbma ynawo kpe gnuchna, wogbma ynawo kpe gnanyi, wogbma ynawo kpu gnutnu, wogbma ynawo kpe tna'aba, wogbma ynawo kpe tnachna, wogbma ynawa kpe tnanyi. Wogbma tu woshi, wogbma tu woshi tu gbmari, wogbma tu woshi gna’aba, wogbma tu woshi gnuchna, wogbma tu woshi gnanyi, wogbma tu woshi gnu tnu, wogbma tu woshi tnuwnuwyi, wogbma tu woshi gnu tnu’aba, wogbma tu woshi gnu tnachna, wogbma tu woshi gnu tnanyi, wogbma woga chna tu gbmari, wogbma wogachna tu gnu'aba, wogbma wogachna tu gnu chna, wogbma woga chna tu gnu nyi, wogbma woga chna tu gnutnu, wogbma woga chna kpe tnawwnuwyi, wogbma wogachna tu tna'aba, wogbma wogachna tu gnu tnanyi, wogbma bat. Wogbma batu ghmari, wogbma batu gna'aba, wogbma batu gnachna, wogbma batu gnanyi, wogbma batu gnatnu, wogbma batu tnawnawyi, wogbma batu tna'aba, wogbma batu tnachna, wogbma batu tnanyi, wogbma wa wo. Wogbma ynawo tu gbmari, wogbma bat u ynawo tu gnu aba, wogbma bat u ynawo tu gnuchna, wogbma bat u ynawo tu gnunyi, wogbma bat u ynawo kpe gnatnu, wogbma bat u ynawo kpe tnuwnuwyi, wogbma bat u ynawo kpe tnalaba, wogma bat u ynawo kpe tnachna, wogbma bat u ynawo kpe tnanyi. Wogbma woshi, wogbma woshi tu gbmari, wogbma woshi tu gnulaba, wogbma woshi tu gnuchna, wogbma woshi tu gnunyi, wogbma woshi tu gnutnu, wogbma woshi tu tnuwnuwyi, wogbma woshi tu tna'aba, wogbma woshi tu tnachna, wogbma woshi tu tnanyi, wogbma. Wogbma wogachna, wogbma wagachna tu gbmari, wogbma ynaba wogachna tu gnu aba, wogbma ynaba wogachna tu gnuchna, wogbma nynaba wogachna tu gnunyi, wogbma yna bu woga chna tu gnu tnu, wogbma ynaba wogachna tu tna'aba, wogbma ynaba wogachna tu tnuchna, wogbma ynaba wogachna tu tnanyi, wogbma woga chna, wogbma wogachna eba gbmari, wogbma woachna eba tu gnuba, wogbma wogachna tu gnuchna, wogbma wogachna tu gnunyi. Wogbma wogachna tu gnu tnuwnuwyi, wogbma woga chna tu gnu tnanyi, wogbma woga chna kpe gnuwo, wogbma wogachna kpe ynawo tu gbmari, wogbma wogachna kpe ynawo tu gbu'aba, wogbma wogachna kpe ynawo kpe gnuchna, wogbma wogachna kpe ynawo kpe ynanyi, wogbma wogachna kpe ynawo kpe yna tnu, wogbma wogachni kpe ynawokpe tnuwnuki, wogbma wogachna kpe tnaba, wogbma wogachna kpe tnachna, wogbma woga chna kpe tnanyi, wogbma woga chna tu gnu woshi, wogbma woga chna tu woshi tugbmari, wogbma wogachna tu woshi tu gnuba, wogbma woga chna tu woshi tu gnuchna, wogbma woga chna tu woshi tu gnunyi, wogbma woga chna tu woshi kpe gnu tnu, wogbma wogachna tu woshi kpe tnuwnuwyi, wogbma woga chna kpe woshi kpe tnu'aba, wogbma woga chna kpe woshi kpe tnachna, wogbma woga chna kpe woshi kpe tnanyi, wogbma wogbma wogachna kpe woshi, kpe woshi e hye wogachna, wogbma woga chna kpe woga chna tu b gbmari, wogbma woga chna kpe wogachna kpe gnucha kpe gnuba. Wogbma chna tu, tu woga chna tu ynaba, wogbna chna tu ynacha tu woga tu yna chna, wogbma chna tu woga chna tu gnunyi, wogbma chna tu woga chna tu gnu tnu, woga chna tu woga chna tu gnunyi, woga chna tu woga chna tu gnu tnu, wogbma wogachna kpe tnaba, wogbma wogachna kpe tnuwnuwyi, wogbma wogachna kpe bi tnaba, wogbma wogachna kpe tnanyi, wogbma eba gnunyi, wogbma gnunyi tu gbmari, wogbma gnunyi kpe gnu'aba, wogbma gnunyi kpe gnuchna, wogbma gnunyi kpe gnu tnu, wogbma gnunyi kpe gnutnu wnuwyi, wogbma gnunyi kpe tna'aba, wogbma gnunyi kpe gnu tnachna, wogbma gnunyi kpe gnu tnanyi, wogbma gnunyi kpe ynawo, wogbma gnunyi kpe gnuynawo tu gbmari, wogbma gnunyi kpe gnuynawo kpe gnuba, wogbma gnunyi kpe gnuynawo kpe tnachna hmm kpe gnuchna, wogbma gnunyi kpe gnuynawo kpe gnunyi, wogbma gnunyi wogbma gnunyi gnunyi kpe ynawo kpe gnutnu. Wogbma nyi kpe gnuwo kpe bi gnu tnuwnuwyi, wogbma nyi kpe gnuwo gnawo kpe tna ba, wogbma nyi kpe gnuwo kpe tnachna, wogbma nyi kpe gnuwo kpe tnanyi, wogbma gnunyi tu woshi, wogbma gnunyi tu woshi tu gbmari, wogbma gnunyi tu woshi tu gnu aba, wogbma gnunyi tu woshi tu gnachna, wogbma gnunyi tu woshi tu gnunyi, wogbma gnunyi tu woshi tu gnu tnu, wogbma gnunyi tu woshi tu tnuwnuwyi, wogbma gnunyi tu woshi tu tna'aba, wogbma gnunyi tu woshi tu tnachna, wogbma gnunyi tu woshi tu tnanyi, woga nyi kpe woshi kpe woga chna, woga nyi kpe wogachna tu gbmari, woga nyi kpe wogachna tu gnuba, woga nyi kpe wogachna tu gnuchna, woga nyi kpe wogachna tu gnunyi, woga nyi kpe wogachna tu gnutnu, woganyi kpe wogachna tu tnawnuwyi. Wogbma, wogbma nyi tu woga chni tu gnu tnaba, wogbma nyi tu woga chna tu tna cha, wogbma nyi eba gnucha tu tnanyi ɓagu.